Punna kamunnina iyanjo ku utte lohe kalia minjo buangang na waranyya, mingka kitte inni mae injo to-injo todo ji injo ni isse warna eja ka, gahu' <hesitation> le'leng, pute, apasse injo pole kamummu, lango-lango, didi, cokola', moncong, injo rie moncong toa rie moncong rie dikua moncong bulo anre mo kusse nakke na kamunnina nu mara'maraeng minjo arenna tala ku isse mi apai injo ana'-ana' a kamunnina <hesitation> sembarang mi isse biasa ku kua warna apanjo nakua anu inni e gahu' bede mingka pakkite ku talia gahu' nu rie injo tambana injo biasa rie gahu' apa injo de tala ku isse i nu mara'maraeng kamunnina areng na warnayya